Ee te nas a cʉpak te yʉgpacjipʉ tep este ca peca tiempu tep ca ʉn anima aputzamʉtʉga'is itʉ anima apu tiu tʉgay tep te nas acʉpac itʉ tep hʉy yʉsucʉ hʉy yʉsucʉca aputzamʉtʉgais y conque ca aputzamʉtʉgais como cap este jay yʉsucʉtʉiam <hesitation> yasʉcʉtʉiam hʉy maʉyshugʉŋmaŋsucʉ hʉy maʉyshucʉ hʉy mahʉyshucʉ ca aputzamʉtʉgais ca eyapʉmʉ cap hʉy maʉyʉ y hʉy tzagʉmjayshucʉ y ʉd este ee ʉn isʉ tep te nas acʉpac ʉn ʉjʉwʉ pe ca hora jan tzʉcmushi <hesitation> yamʉ nam trabaju yamʉnam ʉn yʉscuy wan tzʉcmusʉ jan tzʉmushi capʉ pe de caji ca'sa cas can ʉn ʉn juyʉ ʉchi tumʉ pedazu ca pini pedrumʉ ʉn juyʉ cap ca nas acʉpac can anima tuis yʉsʉ cap hʉy chiwʉ cay mʉut cʉnque apʉ hʉy maʉtʉwʉ cas cap ʉn pʉcjayʉ ʉchi cap ca nas acʉpa a de caji minʉ ca Amigu hʉy juyʉ cap ca nas ca majde algu hʉy aŋitpa capʉis a cap ʉn nʉmjayʉŋmaŋʉ ʉchi'is tesa minijʉ nʉcshijʉ nʉmjaipa ʉ mahʉychiʉ ʉ maychiʉ tumʉ pedazo para que te ʉnje shempre ajpa paque ni yʉspa pe casaŋ ʉn valor chʉcʉ team adios ʉd hʉy chiwʉ <hesitation> tumʉ hectarea otro temporadajʉ hʉy chiquetʉ otro hectarea ca'sa ʉn juyʉŋmaŋʉ cap ca na teji pe conque casam yamʉ vueltu pʉj wan tzʉcmusaam hʉy maʉtʉwʉ jan tzʉcmushi capʉ bʉra jan tzʉcmushi cuando casaŋ ʉd hʉy mnʉmjayquetʉ cas este ʉn maʉtʉpa te nas acʉpag yeshi todo ʉ tʉk tzʉcʉtʉpa llmʉ ʉn vueltu cas ʉn maʉtʉpa todo wan chiʉ ellapʉ ney mid ʉn chipa an nʉmjallʉ ochiis juchaŋ cas ʉm mahʉypa ʉn mahʉypa este sietemilmʉ ʉn mahʉypa nʉmʉ ca pʉn <hesitation> capʉ bʉra cap algu jamtin llamʉ jun pʉcpa pero pe como ʉn aŋitpa ca bestiatʉgay ʉn aŋitpa ca motosierra y ca hor c cuy pues ʉn jʉspʉcʉ cuy tʉn jʉchpa ca cuy tzʉmsucpa can unetʉgis a ca vueltu ʉn yactumʉ cas cap ʉn jullʉ cap ca nas acʉpak todo cap ʉn jullʉ pero cap jay jʉcsʉc cap ʉn tzʉcmushi Entʉ pen jullʉ yeg pitzaŋ yeg tep te nas tep teji tep pues tep tumʉ esperanza para ʉchi tumʉ privilegiu tumʉ este bendicion para ten tzʉshitʉgay jʉji wʉstʉkji cuando ʉds cajpa pues tep hʉy tzagʉmjayshucpa tepʉtʉgais como tumʉ historia tep te nas wat sʉjʉ nas pe tec tei te nas para hʉy cuidachʉcsucpa jʉji wʉstʉkji y pue ca'sa te ʉn tzʉcmusʉ ca'sa tep ʉn aŋitʉ pero hʉy tʉjʉpa que min aŋitʉ ca gracia min aŋitʉ ca pues paciencia que min aŋitpa para que min tzʉcmuspa shinʉ pues wa min tzʉcmusʉ yaaŋ y entʉns ca'sa <hesitation> wishin jate tep ʉn jullʉŋmaŋʉ te nas ten aŋitpa teji te yʉgpaqji pues tep wʉjʉ hizʉ wʉjʉ nʉʉ te pues tec teji te pues hʉy tejiajwʉ entonces yei para ʉm patʉ tesap hizʉ wam patmusaam yamam tʉmepʉ ca wʉjʉ nas ca wʉjʉ hizʉ teji pʉn hʉy nas ya ap yajiam tep pi te ʉnje ʉn tzame te nʉmpapʉ capʉ tiempu tep ʉn lograchʉcʉ capʉ tiempu tep ʉn tzʉcmusʉ cas tep ʉn pʉcʉ te nas teji